இந்தியாவில், நகர்ப்புறத்தில் படுக்கையறை கொண்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கான சராசரி மாத வாடகை சுமார் ஆகும், அபார்ட்மெண்டின் நகரம் மற்றும் அளவைப் பொறுத்து குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாடு உள்ளது. சிறிய நகரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது மும்பை போன்ற முக்கிய பெருநகரங்களில் வாடகை விலை கணிசமாக அதிகமாக இருக்கும். படுக்கையறை அபார்ட்மெண்டிற்கு மாதம் சுமார். மும்பை சிறிய நகரங்களை விட மிகவும் விலை உயர்ந்தது.